Ku kavva sa joba luulõtanuq olõt? Kas sa olõt äkki ka mõnõ raamadu vällä andnuq? Ma tõtõstõ tahtnuq sino luulõt viil lukõq.